أكيد طبعا فيه صله والا مكناش هنسمع علي اغاني جديده، والأغاني اللي بتفرقع والحاجات الجديده اللي بنسمعها دي ماهو الأغاني دي اللي بيكتبها شعراء فأكيد الشعر متصل يعني ومكمل طالما فيه أغاني.